тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз

қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
арман құсым
сіз үшін сұлулық әдемілік деген не
сұлулықтың арнайы сізде анықтамасы бар ма
сіз үшін сұлулық ол өзіңіз қойған стандарттарға сәйкес келу ме
әлде бұрын көрген сұлулықтарыңызбен салыстыру ма
сұлулық сіз үшін жан байлығы ма әлде тән байлығы ма
сіздің ойыңызша сұлулық туылғаннан беріледі ме
әлде уақыт өте келе оны қалыптастыруға болады ма
әлемнің қай жеріне қай бұрышына барсақ та сұлулықтың әр кезде түрлі концепциялары болған
тіпті уақыт өте келе де біз физикалық сұлулыққа түрлі ммм бұрыштан қарап түрлі жағдайда баға береміз
бір ғасырда сұлу болған нәрсе екінші ғасырда тіпті сұлу болмай да қалады
сонда сұлулық деген өзгеріп отыратын зат па
сондықтан сұлулықтың концепциясын немесе арнайы формуласын жүз жыл іздесек те біз ешқашан таппаспыз
ал бір білетініміз біздің өміріміз қазіргі күйіміз қазіргі сәтіміз және біздің әрбір өзіміз ойлаған кемшіліктеріміз тіпті біздің сұлулығымыз болуы мүмкін
басында істеуге қорқып батылың жетпей бірақ сонда да қоймай істесеңіз сіз сұлусыз
неше түрлі оқиғалардан барлығынан өтіп өтіп ең соңында қайтадан түрегелсеңіз сіз сұлусыз
сұрақтар қою әсіресе неге сұрағын қою әрқашан сұлу болған
неге себебі әр нәрсеге құмар болу сондай әдемі
егер сөздерді қосып сөйлем жасай алсаңыз және сол сөйлемдерді басқаларға оқытуға қорықпай батыр болсаңыз сіз әдемісіз
басқа тілде шет тілде сөйлеу сондай әдемі
ал өз ана тіліңде сол тілдің байлықтарын қолдана отырып әдемі және таза сөйлеу одан да әдемі
қағаз бетіне сурет салу гитарада ойнау немесе тамаша шақтарды суретке түсіру көзіңді жұмып билеу сондай әдемі
кез келген затты өз қолыңмен жасау әдемі
сенің көздерің сондай әдемі
ешкімде дәл осындай көз жоқ
сенің көздерің терең және ерекше
және сенің көздерің арқылы сені тануға болады
өзіңнің жақсы жаман барлық сезімдеріңді қабылдап өзіңді қабылдау сондай әдемі
соңғы рет досыңыз жақыныңыз немесе танысыңыз сізге мұңайып шағымданып немесе жылап хабарласқаны келгені есіңізде ме
дәл сол жолы сол адамды жайландырып оған үміт пен қуаныш сыйлайтын жалғыз дауыс ол сіз болғансыз
міне сол әдемі болған
сұлулық ол ішіңіз ауырғанша қатты күлу және соңында болды тоқтат енді мен шыдай алмаймын деп күлу
концертте тойда немесе би кештерінде көңіліңізді сондай қатты көтеріп билеп ертеңінде мойныңыздың ауырып қалғаны сондай әдемі
ақылды болған білімге құмар болған кітап оқыған әрқашан әдемі болған
және әдемі бола да береді
әзіл айту сондай әдемі
күлкіден артық әдемі ештеңе жоқ
біреуге жаныңыздың ашығаны сондай сондай әдемі
нақты шынайы фактілерге сенген ойлар әдемі
және сол шынайы ойларды құрметтеу ол да әдемі
сұлулық сіз тұрып жатқан қала
ол қала сіздің қандай болғаныңызды анықтайды және сізге әсер етуде
сұлулық өзіңіз күлкілі деп ойлаған қалжыңды айту және оған өзің бірінші болып күлу
сұлулық өзіңізге ұнамайтын сіздің құндылықтарыңызға қайшы келетін заттардан оқиғалардан бас тарту
сәл тоқтап терең дем алсаңыз сол әдемі
тыңдау сондай әдемі
басқалардың да айтары бар екенін білу және олардың айтып жатқан ойына шынайы көңіл бөлу сондай әдемі
таңертең ояна салғандағы сіздің бетіңіз сондай әдемі
егер сенбесеңіз өзіңізді жақсы көретін адамдардан сұраңыз
жаныңыздағы адамдарға сену олардың істеп жатқан істеріне қолдау көрсету сондай әдемі
тыныштықта өзіңіз бен өзіңіз ғана ойға шомсаңыз сол әдемі
өмірдің барлық тұсынан мықты болу мүмкін емес
және біздің өз кемшіліктеріміз бар
басқалардан көмек сұрау кеңес сұрау ол әдемі
дұрыс ой айту дана болу парасатты болу ол әдемі
спортпен айналысу өз денеңді теріңді төге отырып әдемі ету ол әдемі
өміріңнің ең бір сәтсіз қараңғы тұстарын қалжыңға айналдыра отырып жеткізу ол сондай әдемі
себебі біз қандай қараңғы болса да өзіміздің өмірге деген сенімімізді жоғалтпадық
өзіңнің алдында тұрған тамақты қуана рахаттана жеу ол сондай әдемі
өміріңізді өзгерткен өміріңізге күш берген мықты адамдарды әсері мол адамдарды бағалау және оларға рахмет айту мен қазіріңізге шүкіршілік ету ол сондай әдемі
еркіндік сондай әдемі
өзіңіз қалаған істермен айналысып өміріңізді одан сайын әдемі ету сондай әдемі
әрқашан біздің таңдауымыз бар
бақыт деген сондай әдемі
бақытты болуға ешқашан ұялмаңыз
және бақытты болу ол біздің таңдауымыз
бақытты болу сондай әдемі
бұл подкаст ағылшын тілінде шыққан линиа стюарттың сенің сұлу екендігіңнің елу себебі материалына сүйене отырып жасалды
және менің ең соңғы айтқым келетінім сіз тамашасыз сіз сұлусыз және соған сеніңіз